<hesitation> Iaho zany, <hesitation> e raha épicé aloa tiàko izy io, fa gn'olo andragnonay sy de mazaka anazy, fa magnano akô e sakafon'ny gn'indiana zao be épice io na gn'ane sinoa, da tena agnatisane tiako io, igny zany agnatisane oe, hitako oe raha vo- re voa raha e be épicé, da tena hitako oe mazoto ah e mihina anazy.